A nga shik sata, dama wi ah nga ta barawa, a nga shika a boko haram ba mbalka nga a shik gudam ma ngasa si wahala nta. sam gi ngawats bi, sam nawa nawab nga ngwats bi, ngagi wahala nt gudam gaba daya gwatan ndun chinga gad gumnati gashi nèngè nt dok ngavak skwin tb ta gwadbita gi mè bi sa, ha kwas ma jakda wuya va nga jakd wuya vn ta skwi gèd ko kutè ba zbi, a sungid kutè ba zbi gudam gabaday sdok ya kamata rai gomnati a gada chin kud nga an gada chinga ri chaw kab'mng nga jakd wudum nga va nta nga jakd wudmam hi va nga ngwats sam di man ka ndzi ya sat ma nga ndzi ya sat ma nga ngwats bi a ndzing sata. nga shik ta barawa ng gudam a koghum, gudamma nga shika, chikèdè gudamma nga shiknga sata, ah ng ngèmè ng tdab kokwar mè ha, gudama tba tusa kai nga shika tsagi tnga nt kam, nshik ma nga shik ntb nga si wahal haryanzu, gwatn gumnati nchinka nga'nt kata ba, arai yakamata a chin kud'nga vasa ata gada chi'nga a nga gada gèda ngasa, nanga tsiri a gomnati ya chi'nga a daraja vasa dèshik nga zhè wi'nga ndzi nga shik tma tam ba ata mbal ka rant sdok, arai ya kamata dok agaɓa chi'nga a daraja gumnatiya vasa nga hakana ndva gumnati, gumnati nènga nta, ai vat kat ma è vat katma. È vat kat t'sat yakamata ai zhègila takahanga vasa dok, ata vanga nga vasa ngba ta sun tva ndo dok ah ta shik twudum nasa ah nènga nt kat kèda nènga kat kèda, ata vanga ata gan talafawa ba a gada mba, ata vang tma nga ngwats skwin di. man ta van skwi nga ɗè gidaw vna, a nga gad kabi kam, amma gashi ntd ta pang diya sabi gimè sdok, ya kamata ta gada vanga nga vasa ang ndin shik twudum gabadaya. agida nas dok kam kam è tsiriya gomnati dok, arai zhègila takaha'nga ta va'nga. dok ai gada agida nas dok, zhègil da vanga arai yakamta ngdok ai gomnatiya gada sun nga a nga shik twudum, ahtashik tmiya? Nga shik kata ngba ngashika nga hakana nduva gomnati vasa kabɓè, arai ya kamata dok da vanga nga vasa, ko skwèmè manta tsukwad a gva borno ba, ta gada vanga ko ta skwi mèmè tnèjèri sba, ta gada vanga. ɗa shikè nga hata ndv gomnati, gomnati ta gada ndo, ndo ma ngwats bi sdok, skwèm skwèm ba, ta gada vanga nga vasa a nga gada, ata gan gi a makaran ta wudai nga da shikè nga za shika ndva gumnati ata gim sat dok, arai ya kamata ta gada vang skwi man ta vanga a nga mbil vanga va wudai vna. nga zhè wudahi, nga zhè ngozi, nga zhè mè'mè gashi ant nga ngwats skwa haryanzu bi. ha nga jakd wi'nga vas dakwa nga jak'da gida wahala. Ɓun jak wi nènga bi. mana gida wahal kabi kam ndun jak wi nènga zhè dè, ndawa ndaw ba shika, a shika a hakana vzi gumnati gudam gabadaya sdok, ya kamata ta gada sun nga nga vasa ta takahanga a gi nawa nawa vasa, a nga ndi skwi ndi a nga gimè, a skwi man ta ndiya sdok, a ndo ngwatsa vasa kabi kam, amma gashi nt nga fa riya ndvan ta n'tma tm nga ngwats sam zlin bi, nga ngwats sam mèn'ngbi, gimmè bi, nshik ngs nga hakana ndva gumnati, arai gumati gada sahsn kdo da di, an gada gi sdok ta gada sahan kdo da di avasa kabi kam, a gidè mè? Ng tsiri zhègil da takahnga, da takaha gumnati, an vakanga a nga ndiya vasa ara di ma nga ndaw twingsa avasa a gida nas dok, man'ng twi'nga ntkam wahala zhidè amma nga si wahala nta, gwatin skwi ndi'b nga ngwats bi sdok, a ghida nasa kam kam nga tsririya gumnatis zhègil da takaha. a vaka nga a ng'ba vasa nga ndiya, t'ngab ta ndiya ngab nga ndiya sdok, zhègil da takaha gumnati a vanga a skwi ma suna yi kam. tun a shik nga ntab gwain nga si wahal haryan zu ant gina. nga ngwats sam fili gin bi, nga ngwats tun bi, gudam gabadaya tsdok, ya kamata arai, a gada sahan kdo da di a vasa, a nga vasa talaka a skwi mai suna yi dok kamkam è gada gumnati, kamkam nga tsiriya gumnati ay ya kamata dok arai ta vang mèmèmèmèmmè a skwi man ta tsukwada arai ta gada vanga nga vasa, a ng'ba nga mbil wudai nga, wudai nga zhè, ngozi ngs zhè, bab gihi ba nga zhè, arai ka <hesitation> kamar sdok, kam kam è tsiriya gomnati arai vakang skwiya vasa, a <hesitation> skwi man ta vang ma a skwi man ta tsukwada duka, nga mbil wudai nga vna, nga mbil ngozi nga vna, ng bab gihi ba nga ndiya katsa nga shidan gida gomnati, wai zhègil da takaha a skwi mai suna ya, a skwi man ta tsukwa gudam.